व्यक्तिगत जिम्मदारी को मतलब है कि हर व्यक्ति अपने क्रया के लिए जिम्मेदार होवे। जब लोग समाज के नियमों के कानूनों का पालन करते हैं तो यहाँ सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए मदद करें। उदाहरण के लिए यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगो, सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी पड़ेगी और प्रवाह की रक्षा करनी पड़ेगी, शांति और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक और पहलू यह है कि जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझता है। तो दूसरों के प्रति सहिष्णु और समझदारी से पेश आवे तो यहाँ समाज में सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जब अपने परिवार समूह का काम जिम्मेदारी से करेगा तो दूसरों को भी प्रेरित करेगा।